بصراحة الحكومات لازم توازن بين الاثنين. النمو الاقتصادي مهم، عشان يحسن مستوى المعيشة، ويوفر وظائف للناس. بس لو كان على حساب البيئة، النتيجة بتكون مشاكل أكبر بالمستقبل، مثل التلوث، وتغير المناخ. الأفضل إن الحكومات تستثمر بتقنيات نظيفة، ومشاريع الصديقة للبيئة، عشان تجمع بين ال <hesitation> تنمية، والحفاظ على الطبيعة بنفس الوقت. بالنهاية، صحه البيئة، مرتبطة بصحة الإنسان والإقتصاد.